नोर्वेगान् नि कल्सर्नि कत हनु अतन्ग ब <hesitation> बिसेर्निअ नतुरल् लन्द्स्चपे नि तज बिकब्। <hesitation> भर बिसेर्निअ ओउत्दूर् अच्तिवितिएस् प हेर्नेजे रे हिकिन्ग् <hesitation> अन्प ए स्कीन्ग्। भिफोरो बन्सिन् फोकस् कलम <hesitation> बिसेर्निअ गन्गर जुन्दनि जुन्द्ग्रनि फितरौ बोनन्द् हन ने मन्से। <hesitation> जिदोन्ग् जय्के <hesitation> बिसेर स्पेचिअल् ओच्चसिओन् परौ गन अन्प ए <hesitation> बिसेर जन इलन्ग् न बन्सिन् अन्द सेअफूद् मने। खगोर्नि न फर्कौ अन्प ए <hesitation> सल्मोन्, हेर्रिन्ग् अर थ्रोव् ओउत्। <hesitation> भिफोर्कौ जनम जमन अर ब्रेअद् अर छीसे कब बिसेर जय। <hesitation> भिसेर्नि इम्पोर्तन्त् नतिओनल् होलिदय् चोन्स्तितुतिओन् <hesitation> दय् जय्के बिसेर सेवेन्तीन् मय् जपन् कलम।